Ma-i tiiäki, mille mõnõq ommaq viikimmäq ja mõnõq olõ õiq. Egaq tavaliselt ommaq viikimmäq as'aq säändseq kilematerjaliq vai säändseq <hesitation> materjaiq, miä ommaq minkagigaq üle lastuq niimoodu, et na ei lasõq vett läbi.